Yani bines kuni bines kun won ak garrarrat ta woni jala yani garrarrat manyat ishini mal amtan inaman qolet rangi lafa suni gargalfeti hoishin muk fulani yabdet dub yani rangi muk suni gargalfetii hoishin bere fulani ijemtet akasi hoishin bisan ishentine akasi dub won ishia akas yenan yani yani ak inaman ishi darge taka shida itin dufini ama yani for won aksun ak protection nitif akas ta rangi gargalfetii.